पगार वाटाघाटी करून तुका अपलो बाजारान मोलें कितलो आसा तो पगुंग जावो, पगार सोडून आणि तेच्चेर कसलो फायदो आसा झाल्या उलोन बघुंग जाय अणि अपुण आत्मविश्वासी रवण अपल्या पत्रावाकाडे उलुंग जाय।